मानौ मुइ सङ्ह्तियावा क घरवा बडही ना उहवा हसे भात खाइकखुनिया कहदेउन एबे झुक्याकके एबे प्लेटवा गिरगारके फुट्लई । एबे फुट्बो कैलई त एबे मुइ कथी नै कह्बही ना सङ्ह्तियावाके एबे यदी उ हेरै हबिय जौं त देखबे कैबिहे झुक्याके फुटल । एबे नाँही देख्बिय जौं एबे मुइ कह्बही अरे झुक्याके फुटलउ एबे झिन ओथिया दुख मानिहे झिन खिसैहे कहके एबे सङ्ह्तिया न हलिय ना एबे उहो त कहवा दुख मन्बिय । एबे यदी कहबो कैबहु जौं अरे दोसर किनके यान देउसु कहदेबही जौं उहो त खिसेबिय अरे सङ्ह्तियाके तुइ एसके कहई कहके अ ओसने ओसने नै सङ्ह्तिया सभ बडौ कि एसने ओथिया पैसा क बात क देले इचिका मनवा चित्त दुखोसउ हुन्का उहेसे एबे कहेके त नाही कहबसु दोसर किन्के यान देबसु कह्के एबे हुन्का त बुझ्तई, झुक्याके गिरल बडै अ ओसही जानी जानी त गिरल हैने बडै प्लेटवा । एबे मन्तई बुझतई हुन्कहु ।